Zay zavatra zay zane amiko tsara, satria raha ohatra oe zavatra tsara koa ny andehananao agne de tsara izy satria, ohatra hoe mahita zavatra tsa-tsara enao, rehefa manana ny tsara enao a, de mbola ampinao ny fahatsarany le zavatra hita masonao agne, hanampitomboanao fahaizana, hampitomboana fahalalana, de tsara izy mety, fa ohatra ka ratsy koa ny andehananao agne tsy mety zay satria rehefa ratsy enao de ampia hafa ratsy, tsy mety zay